جنوب أفريقيا بلد فيهو شعوب واعراق مختلفة فيهو الأفارقة وفيهو الآسيويين وفيه الأوروبيين وده عمل خلطة مميزة للمطبخ في جنوب أفريقيا بتلقى أكلات محلية وفيها أكتر من تلتميه نوع من النباتات اللي بيأكلوها واللحوم المختلفة وبرضو الهنود والصينيين والأوروبيين